Ny mampiavaka gny alika am'piso zany de eto: ny voalohany ny piso de kelikely, faharoa <noise> ny alika bavata. De ny mampiavaka azy faharoa avao koa amin'ny alalan'ny feo gny piso tsy afaka anao "hohoho" na ny alika koa tsy afaka anao "miao" zay zany de fa sokajy roa mampiavaka anazy zay, zay ny mampiavaka andreo piso miaraky gny alika zany hoe tsy mitovy am'lafiny raiky fa am'lafiny raiky mitovy koa satsia samby mana hoho, samby mana nify fa ny tsy mampitovy azy de kelikely ny piso de bavata ny alika de ny alika tsy afaka manao "miao" de ny piso tsy afaka manao "hoho"